نشوفو الطقس كيفاه باش يولي، إذا باش تبقى الشتا تصب بالطريقه هاذي وإلا باش <hesitation> يكون النهار <hesitation> مزيان ولا حاجه، إذا هي باش تبقى اسبوع كامل كيما هاكا ناخذ إجازة نبقى فالدار، ما نخرجش بالكل، أو <hesitation> إذا هو <hesitation> باش يكون طقس باهي ممكن ناخذ إجازة زاده نخرج نمشي نحوس نمشي نعمل قاضيات ونشري كابوت، خاطر الدنيا شتا وأنا ما <hesitation> شريتش حوايج الشتا.